<hesitation> la qa'sa nik'ux cha reh ro'ntii ree' laa pues nib'an ka re'ee chi nipaat re' janaj si nii quisado reh ak'ach he laa' na han a mi manera han nib'an re' niloq' nipix niloq' ni' altomat nixunakaat n'oo niloq'oq qa nitomillo ni n'oo niloq' qa nii kiaq tz'iin reh nib'an laa la nik'uxb'aal loo' nike'aj nipix nike'aj ni'altomat n'oo nik'am qa niwiik niye' ar qa iik ruu' nike'aj ar niye' qa chipaam nikoj chipaam nuxortiin niye'pa panaa' q'aaq' niye'qa la riij ke xnike'aj tii reh la pix la xunakat la altomat eh niye' qa niwak'aach niye' qa la iik ruu' y niye' aq aanxux ruu' reh man rib'an maal keh ak'on eh nikorpii pa eh niye' qa juntz'ip si niwachoo ta reh chii chikut si rii la rikoloor he pan janaj cha xortiin pues nib'an pa ni waroos niye' qa ni nizanahoria niye'qa xunakat pix ruu' niye' qa ar iik y nib''an pa re' ruu' manteeka' he chikin wa'a soq y después nip'aj pa niwa' reh qahwa'a hoj onteera